بادي آلات هغه دي چې غږ یې د باد یا نفس په مرسته تولیدېږي. له مشهورو یې دا دي: سرنا شپېلۍ فلوت کلارینټ ساکسوفون ترمپېټ ترومبون او هورڼ بانسري.